Ley food we eat a affect our health by ley way we can fix it by ley way we can fix it or sometime after finish preparing it we leave a open and then we go by our business because we feel our gut full we na thinking again whether we will we will want eat again but when you get hungry you want go back to a you check it up a open but you still force it to eat ley sometime a affect our health.